kua mbae mbae ko ingrediente oime se ma favorito va mbaeti porque en primer lugar se mbaeti a cocina <hesitation> mbaeti sembo gusta a cocina mbaera jaeramo se maetita sepuere mbae mbae ko oime tembiu pe aiti jare ma se favorito va jare jukurai ayapo vaera mbaeti se cocina pe aike ore como guarani oime rogunoi iru cultura <hesitation>